अगर दोस्त के बरताव पलेट तूटे के बाद अच्छा रहल जे, तो ओके हम इहे कहा कि कोई बात नहीं, गल्ती हो जाएजे। लेकिन अगर उकर बरताव दूसरा टाइप से रहे जे, यानि कि टिड़ा बरताव करे जे, तो ओके हम थोड़ा सा कूसा में डाट सके जे, या फिर ओके अपना घर से जाय के बोल सके जे। एके अलावा और भी कोई बड़ा कदम हम नहीं उठाय जा सके जे।